Kua arabia saud mopeti tëtä guaju Asiatica oajaeteye imbaepuere kua tëtä guaju, erei kutïgui mbae,,,,, tradicion ani mbae costumbre oeyava maetï jokua yaikuakavi mbate, kua tëtä siempre jaeñoma yaikua, yaendu de que kuareta siempre oiko ñorärö rupi, erei kutïgui mbae ïpörague mbae äpova mbaetï se aikua jare se puerepota jae.